<hesitation> ho'nré dañondó <hesitation> 'nré <hesitation> inindó jakandó iin já vatée te vaja nakandó jandíí jata'a tevaja'a, kojá <hesitation> uduininguan <hesitation> kando javeté xhíi ationán janá ndixhí tenakandodí kandá xhi'á jojataini ña diója nakandó dii já tá'a.